apinian a pinien igeedi pho apinian akarghan adugh di ko kini opuru siphe ema pho ole enon ema oruen ku ra wa ophen aniir kadue bin akii adig gh pa a pinien pho ku mem di odiaghi pinien pho akpuru ni we di aleghe eho onyani pho pa ema pho raghara di onyani adighi ghan idienighe ipe bin emuneen siphe tutu olebirioy raniiraphogh ko metee di ko dighi pinien po a pinien pho opo pho adighi obuphonu pohaghanaan memdi apinien pho tutu kaki igey po oloom mo ka he iboor abaram iboria aniir pho ale iboor a baran iboria asure loor ku tue ni obaem mo oyani pho pho anighe ni mo kia all dughsi sie kuenmoogh idi edi bin apinie pho beni bin o murah Kue ai esi oroma di erol eladi ropin oyanipho or aghi owaghi olegeri odou oye di odia ru igbaal pho ipe odi apham bo kuo tue ni obem mo ogani oghen odo onyami. onyami di asere ghian oyani di a maar oruonu edighi idi oye pho ubeiaan ku po na aghi mam di odi ra tuanagh kuina ibeeran po a pinien pho opo pho omera but edighi iyaar di onya ni pho opooh pho katue atua naagh ilona amen kue di ka naghan ihoom reebagha mi ku iyaal ayina etu eguan kue mere mi one oloogh di kipham bo inyana oniin apioman oniin a beni mo kahe mi ma pioman ina saar awihe ipe pho resighe ghan ni ogey apiniean ke sighe eru kla mo mughi ni amin oyani pho aweaghi na amin awha ghi yoogh omo odi amiin madighe ni ku na aghi asi kuole ghe riyaar olooh pa ekpom mo odi, di ka bem mo imi po a pinien pho opo pho ka krikri ni Apineeny di kanighe anighe di ro daph ghan esi oroma rologheri iyaar di odi pa pho obem iduon mo osoorom aloo pho pho ongo olom ana bin ka isabi ihlom, na pho apomoghian anir pho ana idipho ibaal ana bin ofo apinieeny pho po ma meera na amiin mo onyani pho ophon anighe ni ooo, ma adizu pho odi ku iberaan limi mo olem esin pho odi r´olem aloor pho odi ku m´anighe bu esi odi ku araaghara pho ipe na u|like bio ku edi pa loor odi ku odi omoogh onaghanan ibem mo sar awile mi ma pioman nyina po i/dighi ken ni pinieeny apinieeny pho opo, ophalobaal ologh. Ra/tol ghan but esi ophagharanaan adipuru pho adien mi ra bem ghan mo apinieeny di abaram onaghanam iduon na ma miin olem onyani pho na oony pho amiin olem onyani pho na onyani amiin olem oony pho ku iyai pho anyina emeraan. Onaghanam mo odi bo sien pho onaghanam mo bin ahnir pho asoore loor ku ohlom mo apomoghian anir pho odi ku tuth ken na ka pin ken ni anii pho.